Aspiraty zen̈y-aspiratera zen̈y raiky famafan̈a tran̈o <hesitation> mandeha korao àby in̈y. Irô amizay a <hesitation> atsofitrin̈ao amy prizy, izy mandeha de mitroko mitroka raha jiàby posiera jiàby amy tran̈o in̈y izy avy eo misy karàha ôhatrin̈y pobely hely pla-an̈y zay amy faran̈y eo de mandeha eo jiàby posiera in̈y.